Yo avion miin umiral mé miin nak éjoow mé éno, yo béloholo éjoŋoor bulago babu, bulago yo bara éjoow, nétééy; yo bétéy tahé étéy ékañang, min yoomé nétoos mo yoomé gabénéén étéy yo jaraam éŋa batéhé ba babaaj simbé ñé nétébéén fukoow yo bétééb miin éyuho érohulo éjoow jaraam éfago pépé fatiha.